சுவை உலர்ந்த மூலிகைகள் ஒப்பிடும்போது புதிய மூலிகைகள் பிரகாசமான, துடிப்பான மற்றும் நுணுக்கமான சுவையை வழங்குகின்றன. நறுமண சிக்கலானது: புதிய மூலிகைகள் அவற்றின் அத்தியாவசிய எண்ணெய்களை மிகவும் திறம்பட தக்கவைத்துக்கொள்கின்றன, இதன் விளைவாக. மிகவும் சிக்கலான மற்றும் மணம் நிறைந்த உணவு கிடைக்கிறது. பல்துறை புதிய மூலிகைகள் அழகுபடுத்துதல், சாலடுகள் அல்லது பச்சையாக சாப்பிடுவது. போன்ற பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்.